هاي بالطبيعه هاذي هي اللرقام سبعا <hesitation> ثلاثا <hesitation> خمستاش <hesitation> واحد، أثناش، ستا <hesitation> ربعا <hesitation> حداش <hesitation> ربعتاش، تسعا، ثمنيا، خمسا، <hesitation> ثلتاش، زوز، عشرا.